Siro apei ngarei ngauni ngomwon ngakaa ngakan kapei ngakan karei ngakan kauni ngakan kamwon ngatomon ngatomon kapei ngatomon kangarei ngatomon kangauni ngatomon kangomwon ngatomon kangakan ngatomon kangakan kapei ngakomo kangankarei ngatomon kangan kauni ngatomo kangakan komwon ngatumuniarei ngatumuniarei kapei ngatumuniarei kangarei ngatumuniare kanguni ngatumiarei kangomwon ngatumuniarei kangakan ngatumuniarei kangakan kapei ngatumiarei kangakan karei ngatumuniarei kangakan kauni ngatumuniarei kangakan komwon ngatumuniani ngatumununi kapei ngatumununi kangarei ngatumununi kangauni ngatumununi kangomwon ngatumununi kangakaa ngatumununi kangankapei ngatumununi kangakan karei ngatumununi kangan kauni ngatumununi kangan komwom ngatumunmwon ngatumunmwon kapei ngatumunu mwon kangarei ngatummwon kangauni. Ngomwon. Ngatumun emwon kangakani. Ngatumun emwon kangakan kapei. Ngatumun emwon kangakarei. Ngatumun emwon kangakan kouni. Ngatumun emwon kangakan komwon. Ngatumun emwon kaapei. Ngatumun emwon kangarei. Ngatumun kan kangauni. Ngatumun kan kangomwon. Ngatumun kan kangikan. Ngatumun kan kaapei. Ngatumun kan kangakan kaarei.